באלניסבה למצבאח אלקטרוני עלא חסאב אלנוא’, אלמצבאח לי תיכון לאס’ק פ אלח’יט ככתכון פיה זוג אנוא’, ידה’ק אלוולטאז’ עלא זוני כדורה ו כתהבטה, כיקטון פיה כנסמיו חנא אלמסמר כדור ו כתנזל, ו כאין אלמצבאח אלקטרוני דיאל אלג’לד, הד’אק ת’הו ח’אלה ח’אסה ו כיתח’רקו כנבדלם.